Nké ma sékhéyi nanti ké layi gnana, hadama remme anga biréné a na fo débérina kota yogo a na takhou a gnimé nati a nké ma khawou ké débérini, mawala agni golé yogo kamaηa golé ké a ri a sirégnagni dioηadi, ari a bono ké bé gada bonondi a ηa tu, a na ri ana nimissi a na ti ngana tou nti ké débérini. A gni kharaηa a li an kigné niveau yogo a li anda kharaηe ηara, anda kharaηe ké wara a falé, a lo khota yogo nokhoηa angan kontiné kharaηe ké a ragni riini ken khota réglé a na ri a na nimissi. Ngana tou continéné kharaηeηa. Donc hadama remme a lanta gnana an ganta nimissini biréyé ké mouma nokhoηa a na fo débérina kota yogo a na nimissi kota yogo a na kotandi.